Ny raha afaky asolo hena zany la afangaro laoky izy, da misy gny kolitra, kolitra io disagny afanga- afangaro <hesitation> traka io, da misy koa ny papay. <noise>